Ty fomba handreseanao lahatsy ajà amy sporo, iha mila manao tseky, hitany. Ajà moa mora manarakefa. Lafa hitany iha misy raha zay ataonao eo, manao koa i. De lafa hitany iha manao iny, ambaranao azy hoe: raha ty any lay mahasalama, raha ty mampitombo vata. Mora aminao amizay handresy lahatsy azy amin'igny.